Eia mia ke anilā no ka ʻāina huʻihuʻi ʻo Nolewai. Ma ke kauwela, ʻo ka mea hoihoi ʻōlelo lākou mehana ke kauwela eia naʻe, aia ke kēkelā mehana ma kahi o kanaonokūmāhā kēkelē. A manaʻo wau mau nō ka huʻihuʻi o kēlā. Nui ka ua ma ia wā, a kaulana pū i ka hau ma ka hoʻoilo.